Taka yuku, yuku kuin ta ji hi i ndana ku'ú takayé talaken comida na'i, ijan kuñalgo kuli'i semana xion uu oni kivii nilujan kulitén yixhini lijalun ñayeta <hesitation> uein.